Aminaha magnokana malôha tsy mitombiny le hoe sady tsy mi- sady tsy mangala hevitrin'ny araika akato no tsy mangala hevitrin'ny akato, fa tsy maintsy hoe mah zah mangala hevitry ny araiky tô e na hoe mzah hevitrin'ny araiky tô tsy miady aminah e, tsy maintsy raikiraiky aminjare roa fô fa ts- tsy mety sady tsy tsy am- tsy magneky ny ato avakeo sady tsy magneky ny ato, tsy mitombiny zany aminaha.